איך ווייס נישט פונקטליך וויזוי אנ...אנדערע מינע וועגן פון קאכן נעמט ארויס מער די נוטריענטס פון עסן, אבער איך ווייס אז ווען מ'קאכט אויף אזוי ווי זאכן, קען עס אסאך מאהל, אזוי ווי די ווען מ'קאכט עס אויף אין וואסער אדער אנדערע פלע <hesitation> אדער אנדערע וועגן אפשר אויכעט קומט ארויס די נוטריענטס.